Á njí unú bënim njí de ecíwun unú uweek, kamarënkirirun unú uweek ţí umundu njí. Pasëk ká cíwun uwí mee mampën ţí ţënko aneej dí ţënko. Pasëk mampën ţí <hesitation> pëmpamţ pí joon pí cí kaneej ţëko ţímeeţí ubarar ţañ uncíwun dël, ubarar ţañ wu cíwun dël. <hesitation> donk unú bënim njí deza unú pëyar bënim malúuwir ngëkaru ngí kí pëyarëna bënim. Kalúuwir use bumaŋ bufër bënim abumbandí bunka ká kanţënki bëţ muwan untab. Má lúuwir bëţ inţúuwari kacëf pur banţoŋ pínţúwáarëna. Umënţ wun uwí kalakarun ţël kanţasar banţoŋ bënjëlan bí mëmbindee bí ţí uway ná ufëri waw. <hesitation> music umënţ mun kancí anú kayob abu kiyëna bërëm kak. Malúuwir kabas <hesitation> pur resepësiyoŋ, konka dekorira asi pur untabël pur bëntakala pur pëndoona resepësiyoŋ. Á ţí resepësiyoŋ dun fok bampëli bunţasa butër incopati iwermísel kawel ju pur pëfáana bañaan bíka bí. Bamënbí kí enwite kí fam bëkël koowí bunk ţíisëne bëţ. Ñaan bí pëyunkanu awará pënjá nëmaŋ pëwíiţa nënţapandaŋ bëţ kooloŋ, nëjá ee mayá bënim kari ebënim ban lil, ee bënim ací uwar ebíwíiţërund uwar, ebíwíiţërund uwar. Engun cúun ngaŋ bëliyëng ngí ŋal ngun pëparan ţí bënim njí. Opën ţël <hesitation> unú bababú bajee lun dëmiyel bërëm bí kaparam bí áar njí. Umënţun kay <hesitation> këma bindoolan angëfëri deeyá bá <hesitation> kandoo bërëm bëncak njí dí áar njí waw.